Ra ní náh <hesitation> nrazh, lim yi, mandarín, náh, torong´, gula poomeló, xinagí rnieënní, náh marú rchiglazá poz poomeló, por que ré lad nú torong rnieën ní náh laní nquíetz chi poomeló ni rnieën ra ni náh laní xía, entons náh marú rchiglaza ní náh poomeló ré pero núzá luguary rnierabaní toronja gá chi rié ricau lón xi chi, xi nagí, xilapaní zieni rnieën.